Gne amizao manko malaza gne mandoko volo toa fa la ohatry koe gne naturela visivisy avao ka, mety hoe fito, folo eo e tena mibahagny zany de e mainty izy ame fotsy da e miovaova arakarakin' izay mety hoe gnane Russe zao menamena gne volony zay zao hitako karazany telo mibahagny, fa gn'ankaotran'izay zany mety miovaova kely mety miova chatain na akonan'izany.